Ndë se përdor një termometër me merkuri, tund termometrin për të ulur nivelin e mercurit, dhopu vendoni ndën gjuhë o ndë sqetull. Mbajeni termometrin ndë vend për rreth tre-pes minuta. Më pas, hiqeni e kontrolloni nivelin e mercurit për të lexuar temperaturën. Sigurohu që ta pastrosh termometrin pas përdorimit.